Su ma tëddee naa ne nelaw ba minuit ma eewu di xool, di xool, di xool, di xool, di xool ba ma dégg ganaar yi sab, su ma nelawaatee nag balaa maa yeewu bët set na waa ñaata waxtu moom nag moom xawma ko. Léegi juróom-ñett juróomi wax- si juróom-ñetti waxtu laay nelaw, juróomi waxtu boobu bu jeexee dootuma mën a nelawaat damay xool ba bët set wecc, waa. Waaye nit fukki waxtu ak juróom-ñett la war a nelaw, waa.